Duncas mama fadiat meda su prenimentu de sa pudda, cussu m'est praxiu sempri meda e <hesitation> cioè e circu de ddu depi fai deu puru, non est chi siat perfetu cumenti ddu fadiat issa però, comunque. E poi su <hesitation> chi mi praxiat meda cumenti fadiat is patatas a schiscionera, cun su perdusemini, e issa <hesitation> apu provau deu puru a ddu fai a issa sbatiat dus ous o su tanti più o meno non m'arregodu cumenti cantu, e cumenti fadiat bessiat una crema, deu non nci seu mai arrennescia a ddu depi fai, mai mai, mai. Infati ddi narà, mama faimidda is patatas cumenti cumenti ses bona a ddu fai tui, no, tesinanta, no. Mama coxinendi fiat tropu meda, poi mi praxiat meda sa pulenta chi fadiat mama e <hesitation> boh fiat totu particolari o iat essi che sa cosa fiat prus gesui genuina e pre e fiat prus saborida, però circu deu fatu de ndi depi fai ddus fadiat issa però <laughs> certu non funt bellus cumenti ddus fadiat issa, o poita che sa cosa imui est totu cambiat e non est genuina cumenti a prima, comunque no Allora su preimentu chi fadiat mama ddu fadiat cun su preimentu de sa pudda. Sa pudda dda teniaus nosu chi fiat sempri me in cortili, papat <hesitation> cosa abastanza, trigu pulenta, <hesitation> poddi, patata, <hesitation> tamatigas, friscas segadas, insoma comunque u' si podia su chi si podiat donai. Allora custu preimentu ddu fadiat, puliat sa pudda, poi inzandus a part fadiat, sbatiat tres ous, poneus tres ous, u' pogheddu de pani tratau, pagu pagu de lardu, perdusemini, e <hesitation> si morigada beni cun d'una frochita, non depiat essi tropu liquidu, depiat essi pagu pagu densu, poi a part'e agoa si poniat cun d'una cullera e si ddu, si preniat sa pudda, totu beni, si cosiat po non ndi depi bessiri su prenimentu e si fadiat su brodu. Su brodu si teniat, brodu prima e segundu, sa petza e su prenimentu. Cussu fiat saboriu, tesinanta. Duncas is patatas a schiscionera si fadiat aici, si puliat is patatas, si fadiant arrogheddus non tropo <hesitation> non tropo mannus Inzandus si poniat me in d'unu tianu, ollu, perdusemini, e pagu pagu di allu puru. Inzaras si nci 'etat is patatas beni, ddi ghetat fatu vatu pagu pagu di acua po dd'essi sempri liquidu po non s'asciutai meda. A sa fini candu fiat totu cotu beni, issa sbatiat is ous, imui non m'arregodu dus tres, ma poneus tres ous, tesinanta. Ddus sbatiat beni beni me in d'unu pratu e si ddus ghetat apizus, ancora callenti, tesinanta, chi cuddu si sciolliat, non diventa, <hesitation> non non s'agrumat, si sciolliat. Non sciu cumenti fadiat custa cosa, no. Allora, <hesitation> nosu drucis, mama in domu non nd'at fatu mai, cioè, andat agiudai is sorrestas, <hesitation> sorrestas Mossasa, che siat po natali che po pasca manna ndi fadiant de de drucis e issa dopu candu acabada si ndi portat a nosu puru, poita si biri ndi 'onant e si ndi portat. E cussus fiant i' drucis chi connosciaus nosu in d'una festa, ma issa in domu prim'e totu no non dd'at mai fatu no, non teniaus mancu forru, figuradidda, non non teniaus nudda e sicchè semplici semplici E sicchè i' drucis ddus agiudada candu andat a che tzia Erminia Mossa, de Gustavu Mossa, totus custus, sorrestas <hesitation> u' pogheddu arri arricas, che podiant spendi e zerriant a mama po dd'agiudai ca issa ddi praxiat a fai drucis, però in domu deu non dd'apu mai bida fadendu drucis, mai mai mai mai mai. e ita ti potzu nai de drucis chi mi praxit sardo. <hesitation> ciambellas, s'unica cosa chi si portat mama fiat ciambella e <hesitation> e forzis calincunu amaretu, ma de s'amaretu non m'arregodu mesu pagu, prus is ciambellas e calincunu pistocheddu <hesitation> biancu, ita si narat, su pistocu 'e, cussu mi praxiat, portat, in genere candu si dd'onant, portat cussu poi ateru De drucis non m'arregodu de nd'essi, unu pagheddu de pani 'e saba. Però su pani 'e saba <laughs> non est chi mi praxessi tanti poita ca ddu fadiat tostau, a s'antiga, tostau. Però non est chi <hesitation> non est chi mi, ddu papà poita logicamenti ddoi fiat a disigiu, però preferia prus is ciambellas e <hesitation> is pistocus sardus, là, tesinanta. Non ndi sciu, allora s'aturu druci chi mi praxiat est su chi portat fiat su pirichitus, però deu, sigumenti che su e va bene gei candu fia piticheddedda piciochedda naraus, su druci praxiat e sicchè non fadia diferenza chi potessit <hesitation> tzuccuru meda. Certu imui a manna su tzuccuru de si ndi ddu depi tirai, poita mi nauseada su druci meda, però s'ateru gei ddu papu volentieri, no tesinanta, poi no